A mi a m'pias pa duvré le bachëtte, l'e i cineis e i giapuneis ch'a dövru le bachëtte, mi preferisu la furchëtta e ël cutel, al e pi facil, cun la furchëtta ün a ten la la roba e cun ël cutel a la taia